ika ù wa nélèe ni èé fe ɔfɛ́, úni ɔwɔ ɖè í mo màaké ɔwɔ náka bá mì bànià ínɛ̀ ko òó so wàa dò, à náa mì wu ɔwi plaà blɛ̀ɛ à nà mi fò gu <hesitation> plástà, blɛ́ɛ ábua màaké ne ɖe ì mi éwù èle màawu, à nà yili polià ù nyo màaké ùwà nyòo nélèe ìzì ɖìigbo à nà yili poli blɛ̀ɛ sãã ówo bù zé ni ùwàèbi le màa bu zá kpalí ni gònàzóò à nà wú ɖiki ɖíkí ɖíkí à búso nélèe blɛ̀ɛ à nà gú <hesitation> jì mèblɛ́ à nà búso nélèe tè ké zá banìi kɔsìɖózà kɔsíɖa ínìwà tè ìmo màawu àáta. Elí ɛɖí ówo bu no. go asá ìmo màa ɔwɔ ɖè tìbìì màaké úni bé yìlè asá wɛ ínɛ̀. kayi ùú gbi nè màaké nàáa yìlè asá ínɛ ɛ́ɖì tè yáá, awu kása úni mla ni kɔ bù fe ékɔ̀jí.